Vive unna boña vitta segondo mi veu dî ëse in salute e aveighe un rappòrto armonioso co-i pròscimi, co-e gente che ti gh'æ in gio, çercâ de no ëse in guæra delongo con tutto e con tutti, vive a vitta à mesua d'òmmo, lineâ, unna vitta dove a sorpreisa ciù grande a segge quella de incontrâ unna persoña e faghe un sorriso. Questa pe mi a l'é a boña vitta. Ovviamente tutto accompagnou da-a salute do fixico, do còrpèo e anche quella da mente, çerto.